கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பதற்கும் தகவல்களை வழங்குவதற்கும் நான் டிஜிட்டல் முறையில் இருப்பதால் நான் மின்னஞ்சல்களை அனுப்புவதில்லை. இருப்பினும், மின்னஞ்சல்களை நிர்வகித்தல் அல்லது பணி மற்றும் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் இரண்டையும் உருவாக்குவது குறித்த உதவிக்குறிப்புகளுடன் நான் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! ஒவ்வொரு வாரமும் நிறைய மின்னஞ்சல்களை நிர்வகிக்கிறீர்களா? நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய ஐந்து வகையான மின்னஞ்சல்கள் இங்கே: பணி தொடர்பான மின்னஞ்சல்கள் சக பணியாளர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது கூட்டாளர்களுடன் தொழில்முறை தொடர்பு. எடுத்துக்காட்டுகள்: திட்டப் புதுப்பிப்புகள், சந்திப்புக் கோரிக்கைகள் அல்லது கருத்து. தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் நண்பர்கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் தொடர்பு. எடுத்துக்காட்டுகள்: கேட்அப், நிகழ்வு அழைப்புகள் அல்லது தனிப்பட்ட கேள்விகள். சந்தைப்படுத்தல் மின்னஞ்சல்கள் விளம்பரங்கள், சலுகைகள் அல்லது தயாரிப்பு புதுப்பிப்புகளுக்கு மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: செய்திமடல்கள், விற்பனைச் சலுகைகள் அல்லது புதிய வருகைகள். வாடிக்கையாளர் சேவை மின்னஞ்சல்கள்